Xheni initi xhí nachekoti ño'o, acheni initi ya'a tatia kojan ihó jun jan ihó kodiki ti'ó ano ti ndió edii, na chí na chí dakoxhina xhindii xheni initi chenayo'o, ña nankoti xhinayé jananye'u yukuni ña katí, ne yukuti nrute jakoti nanche ndavati vée, veeti no'o tadati ya'a kuxhenini titedayoxina nayoxhini nayun nayota yivii yu'a tá xhi niniti yuku.